Esabuuni eyine emigaaso nyingi, sabuuni netugikozesa okwogya engoye, bwokuba noyogya engoye, esabuuni neyimukya ekyo ekifuuro, ekifuuro ekyo'kukwata bwo'kuba noyogya oburoffu bwona neburugamu omungoye. Omuliimu ogundi ogwesabuuni tugikozesa okwogya esahani, esahani bwezetuzogya neyiramu kimu obwo obuhuuka bwona obukuba buseigaire omusahani, nezeera kimu. Eno esaabuni ne tugikozesa okusimura enju, o'bwetukuba netusimura enju, ngiteka omumaizi, kukira muno esabuuni eya maizi rundiki eyansano tugitekamu, ne twogya enju, esabuuni netugaruka kugikosesa kunaba okukiramuno zino esabuuni zetu kukoseza hamubiri ya'abantu, nazo ne'zihiraho kimu oburoffu bwona omubire ya'bantu kwera kimu kimu kimu.